أكبر حدت ساهم باش نكون حياتي هو ملي تقبلت فمدرسة عالمية لتعلم اللغة الإنجليزية تعلمتها فمدة عامين أوكان واحد التأثير إيجابي على حياتي حيتاش تعلمت اللغة مزيان أو فتحات ليا بزاف تالأبواب أو قدرت أنني نخدم مع شركات كبيرة حول العالم أو هكا باش ندخل مداخل كبيرة